Malal ene waɗi faayiida no feewi e- e heɓgol. Ngati tawi a malaama tan, a heɓan. Kala ko mbaɗɗa, a heɓan. Kadi kala ko haɗta ma heɓde ɗum iwan e laawol ma ngam mbaawa heɓde. Yiɗaneede e malaneede ɗum, ko malaneede ɗum ɓuri.